بالنسبة لي فطور الصباح يكون أفضل لو كان شوفان مع حليب مع عسل، أحب أضيف له فواكه زي التفاح، أو التوت، أحيانا آكل معاها شوية مكسرات عشان تكون وجبة متكاملة، هالنوع من الفطور بالذات يخليني أبدأ يومي بشكل مريح وجميل، ويخلي يومي أفضل.